Nah jadi behas tu biaso e tu kalo di doson tu pacak di olah e jadi ini nasi odok behas carek ngolah e tu kan behas dem tu di cuci pakai ayo biaso dem di cuci di baru dimasakke pakai ayo santan nah dimasakke ayo santan dem tu dimasokke ke res kuker atau mejikom dem tu baru jadi nasi odok nah nasi odok tu kan paleng cocok itu dipake pake laok e bihon tomes bihon kan nah tomes bihon biaso sambal teri terus telok debos kan way lemak nian apelagi dimakan pas pagi ahay kan pagi ahay minggu biaso beli beli sarapan cak tu nah dem tu carek buat tape kan nah biaso e tu ta tape tu kan